Na yetu yasengnge akkuliang <hesitation> penting menuruq kuq iyya <noise> narekko <hesitation> madewasa kiq <noise> atau mattamakiq umuruq-umuruq seppulo aruwa atau seppulo asera temmeq ki SMA magellokiq matterru yasengnge makkulia. Jadi penting menuruq kuq bareq na selesaikiq makkulia <noise> bareq magelloi jama-jamangnge, apaq ya makkokkuangnge megangngi <noise> itarima narekko purakiq makkulia. Jadi <noise> <hesitation> liweq pentinna <hesitation> idiq <hesitation> remajae <hesitation> makkulia <noise> untuq mega to irisseng atau untuq mega to paddissengeng iruntuq, apaq narekko makkulia kiq aliweq egana paddissengeng <hesitation> iruntuq. Na selainna erodo akko selesaikiq <hesitation> mega to jamang wedding yonroi majjama.